ഏന്ക്ēര്ലേ നൈ മിനി മല് ത്ēദ, ഏന് അപിനത് ജനകല്ന। കൈതല് പ്ōപ്ē <hesitation> ഗുര്ത തോ ജനകല്ന। കൈതല് സുരുതു പ്ōപ്ē അകല്ന കൈതല് പ്ōദു വന്ത്ē। ബുല്പര തുപ്ē നൈ ദ കല്ന വന്ദേത്തു വന്ത്ē കൈ। പുര പര്ദു തുപ്ē കൈ പുര ജുസ് മല് തുധു അകല്। <hesitation> ഏഗ്നേ വന്ത്ē വിഛിത്ര തോജുന്ദ ഭുക്ക। ബുക്ത അദേഗേ ജന് മിനി തോച്പ വേഗലിക് സിമ്ബോല് കോര്വ്ദ। ദദന് ദല കൈ ജിന മനേ തോച്പ അദു ഭുക്കു ദു ബുക്ക। അക്സല മിനി തിക്കന്ദ അവേന് ജന സേലേക്ത് മല്തുദു। അവേന് ജന കലേഗ ഇന്ദിക്ēത് മല്തുദു ജന പതേര്ര। തുപ്ē മിനി അല്ഫബേത്ദ ബുക്ത തിക്കന്ദ നനല ഏദ്ദേ। ഐതന്ദ സിമ്പല അദു ജന ഇന്ദിക്ēത് മല്പലി ജേന്ഗ്। അന്ച മല്തുദു, വോര്ദ്സ് ഫോര്മ് മല്തുദു। <hesitation> ദകല്ന പന്ദലി ജേന്ഗ് അന്ച മല്തുദു।